<noise> naluver de ser nima nge leta mudam, kule sa nge aru chama nget kama sipengt, nger anu kama rengi ve chiagi de nge, ma ugaru chama chuang save. Su chule sa nge letchia mudam de nge pas, ngvas nget nge letchia mudam, lethchia ma mudam mamor de vas kama chuang avabichia nge vas nget dungbe chia amang nget sa kule sa ngas nget. sa nge chut sa nge gichiama aies ngene giarocha, ngene gichiama arura cha mo unin da kama chuang avangbik.